हमीनिके क्लास के संघातीय सब कहबों घूमे जेके प्लैनिंग कारियातरी ज ईहाबा चलाल जो कमाती मे एक हपट के घूमे वाला प्लान बनायल जो एक हपट क घूमे वाला प्लान पूर्व ओरई दार्जिलिंग, सिकीम, इलाम, जाके घूम के आम त बारी निमन रही कहक । कहे स उहब के वेस भूसा उहब के तरीका सब किसियों सिख के आम ऊहएलगी उहबा घूमे के चाही का । हमणिके प्लान काठी बा बस से जायके बस से जाम उहब जयते माथुर पूगतेमथुर फर्स्ट दिन इलाम पूगम । इलाम मे जाके पहिला होटल मे रहम होटल मे रहा के इलाम घूमे चिया बागान ऑगन सब घूमे क । बिहान दार्जिलिंग जाम दार्जिलिंग जाके पूरा दार्जिलिंग जाके काठी न एउटा ठाऊ जैसन ब । उआजना बारी निमन घूमे वाला बारी निमन ट्रेन चलियाया आउंसक मे घूम के फोटो घिचम उआहबा । दार्जिलिंग मे इंडियन पैसा लागैया ऊहएलगी इंडियन पैसा भज के जाम उहब इंडियन पैसा उसे करिया । कहे से दार्जिलिंग इंडियनमे परिया उहएलगी बेसी खर्च वी न होयया सब जाना कंटीमे दस दस हजार रुपैया बोलके जाम दस जाना त एकलख रुपैया होई रकलख मे दस जाना घूम के आजम ।